اعتقد إنه الاحترام هو الأساس لأنه الحب ممكن ينقي ويزول لكن إذا احترامك للناس بيظل هذا الاحترام موجود حتى لو تغيرت الظروف، الاحترام يعني إنك تقدر كيف تقدر كإنسان وهذا يعطي قوة وثقة، الحب بدون احترام ممكن يكون ضعيف وغير دائم لكن إذا كان في احترام الحب ييجي من نفسه وبشكل طبيعي ومستدام.